يوجد من المؤسسات الكثير التي يجب ان ندعمها جميعا، ليست مؤسسة بعينها هي التي ندعمها، لكن بالكثير أدعم المؤسسات التي تقوم بمساعدة الفقراء والمحتاجين. و <hesitation> الذين يكون في بلدهم حروب مسل فلسطين نقوم بدعمهم بقدر ما نستطيع مما أوتينا من قوة ومال.